வீட்டில் சுஷி தயாரிக்க உங்களுக்கு சுஷி ரைஸ். நோரி ஷீட்கள் மற்றும் நீங்கள் விரும்பும் ஃபில்லிங்ஸ். தேவைப்படும் நீங்கள் காய்கறிகள் முட்டை. மீன் அல்லது இறைச்சியையும் சேர்க்கலாம்.